Päält kallo eläseq vii seeh viil mitmõsugudsõq hussiq ja, ja sis viil mõnõq imetäjäq, näütüses hülgeq vai naaq majajaq vai utraq vai.